في المقدار التمرين اللي بيتحمله الكلب بتكون تعتمد على السلالة والعمق والصحة العامة للكلب فلو انا عندي كلاب نشطة مثلا زي الراعي الالماني ده بيحتاج من ساعة لساعتين التمارين المكسفة يوميا لو انا عندي كلاب صغيرة زي البيت بول والشيشوار ممكن تحتاج تلاتين دقيقة لساعة كل يوم وبتكون تمارين خفيفة.